Kɨ ǝ pǝ tɨnɨ otuyǝ a la lɛɛ rɨ atɛɛkǝ wɨ ke ri ŋtɩma o kǝ́ ko wǝǝ wǝ lǝ o lóo koru ǝtɨnɨ wɨ rɨ fɛɛtaarɨwǝ rɨ kɨtǝǝwǝ. O lóo koru ǝtɨnɨ mɨŋ kɔsɩrayǝ rɛ ceŋceŋ wɨ lóo koru akpɛɛ mɨŋkɔɔwe wɨ lɨŋ pɨlɨ. <hesitation> ekpemaatuyǝ wsa wǝǝ mɨŋ e le ke yee mɨ sa rɨ atɛɛkǝ a láa wɛɛ yɨ vǝ́ a la wɛɛ a la lɛɛ wǝ ǝ lǝ́ǝ fɨ ǝ tɨnɨ rǝ wɨtaarɨkpǝ la fɛɛwǝ kɨ yɨ pǝǝ pɨlɨ, oturu cɔkɔŋyǝ ŋ pee ye yɨ. <noise>